Ni mkusi muli ya kuhusu maisha ane. Maisha ane, kaa lengela, ya tajadoke ina mnina. Maana, umu mtunga pa numa amenine, mwafungi ndo anawe, mungu wambialia, mwapadi familia. Kwa maziru, kuhiza ninyasii nkolelo itikawaya. Kwa kweli itikawaya. Kwa ugu anahane khaa mlengela na kulimungu kwenye ili datuzo ino wansiri, ili ino walinge, wafili ili kuchifocha kukunda bimdogo mka mtu paka wapata mauti ngata yayo. Kwa maisha, na jilani wane, kwa mfalo jilani wane na ukwene, maisha anayamu zana, ngata yane, na ukwene kwa anawe, ukwene. Wa muhombela, ifitu kwa mkata fihivyo, kumbalikila chumama mnina, na kuno wasamila, akumulimila, mwana mtabuteseka ni familia kwe. Kwa uma zana, uu njifino hende, jilani wane chili, umwanche, uwajanche, na ukwene bushawe shika, atama njikena yaweni, na ajitata yane yena. Kwa unginamusha, ulinaduwe, mbomu kulola swensi kwenye njitujadoki, pabaswa mboma utia zana, waikolo itu, akupela, atakuunjelewa. Koo, amaisha yako, mina hatahamu kama funayali. Ukushindana na jitata, utangushindana na jitata. Na mungu vinoli, nga unowazidu mneni kete kati kumunganda, au no kaa mpeli ipigo, nizana amini kumaisha no tukuishi, chi pindi nga tayiji. Kuma zana, kamaisha, nga ya kutogea nga tavivyo, weza na hoi kala, wajibanga watulia na tumutu, kuweli mutu watengana <noise> maisha sile nankata fuili wezana maisha chimamaa akusaminiwa katafi mwalu mwandu ngusaminiwa nazania kusaminiwa akuzalau chibaba kulingana na matendo yakwi yakunona vilu akukuombila we mzazi mnina <hesitation> kwaoo njeveei jirani wanewiangawa mnenu kumaisha ngata yayo akola ngatu kumpozeza uloda wakwe koo chafikili nani twamdaya nino sayala chita tangata unoni ni samani ikuluta chimama wakati wa mtelekeza ni familia yakwe ni familia kwakolya ni mfano waki tumika tutulie twaumbi ngati kazi ngataa vinonji akuomba <hesitation> amazingira akwe akupenda ngata kushindana ni chi tata <hesitation> koo sitoria yani itangilu tehayo kulingana na magumu ya mana pitilila yanonahapiti ya nene. Mananapiti changa moto ziavula. Kofi ni changa moto ziavula kochi kutayikuwa nani nduhuji unokoonwa negamua masishe, ila ikalumu mspaluzima. Alele nati family apa no mga kumichema. Alele nati family ya ikona ya pata na yo. Nadi yashala kujuti ya kubadahe. Iyati lakini mama walumu kumilivu. Watuongile chi, nachi. E daadaani paku.